Aru ora'ora pitee oiraarei irau hukubuuro hitaka. Iraupita pita iraupita pita huku'aha bo irauro'obi uu, uto'oro oira, uto'oro oira, hokohoko- harebohara oo'ore oo'ore a uei hokobaa iitaibuoarei. Bisio o teera'aribaa irau hukubuu haia uei hukubuu, ooee, a bisioea roga'a bisio pita bo raatari roga'a ii'aa ia rui'uopa hukuia hukuiaa kai bo raatari rogaa ia ia rui'uopa hukuiaa. Ha iraupita biki'asi hukubuu, biki'asi hukubuu roga'a. Huku'upa iraupita, tari'ai, tari'ai rogaa pita uu, bo raatari ii'aa. Hioko'i iisio pita sakee'upa oira bo hukubuu pita bo tabari hokoupa hioko'i. Bo tabari hioko'i a hokoupa oirare'aauba oo'ore eipa'oo a bai kasibaa sa aira rarutaru'ueu tarutaru'ueu uei ubai hita. Hioko'i oiraarei ii tabiriri, bo tabeo rogaa biki'asipita a hukuepa oruboo hioko'i iiboo. Bo tabeo a hukuepa hioko'i, tabeo'aapa irau piri, are bai huku'aha oru aira rogaa boa'oohara ii'oo. Boikiro sa si'asi'arapiupita huku'aha iraupita. Boa'oohara hioko'i piro ruuperapi'upa torupa iiboorire paratai, bai hu'aauba baari pia'ii. Uei, a kekeribaa hioko'i ii'oo ii raatao, haia uei pita o kekeriba hioko'i bo tabari abaiia iisio. Ha iraupita oo, biki'asi hukubuu roga'a. Bo tabeo bo kitarapiu oirau bo korau, ruuperapiu'upa aira tori'upa iiboorii. Hioko'i bai huku'upa aira oiraarei ii tabeoroo haia oiraarei ii husiroo bo birabira hioko'i hokopi'eiupa. Ruihaa'oehara hioko'i bo tabariro oiraarei ii tabiriri hioko'i. Bo ku'uku'u hioko'i ia airai hokoupa roheoarei'upa aira bo tabeo, hioko'i oo'ore boorii hioko'i o ou'upa aira hioko'i bo papato'e pita boorii birabiraro huraiiupa A huraiupa hioko'i ii'oo huku'upa aira are biki'asipita roga'a tabeopita huku'aapa. Tabeopita huku'aapa oira hura'upa boorii keharo, airaba tabeo'upa piro airarori piro, piro uu. uu raba tabeo'upa o huraiupa ii'oo. Ha iraupita, iraupita hita boikira sa itokopapita oira oiraareha tahiro huraiiu ii'oo, boikiro oru oira bo kairapiu a hura'upa huku'aha. O iraupita ii'oo, ha uei, bo tabari hoko'i, riopa baariha tabariro pia'ii? A kekehua haia bo tabariro a hokohokobaa. A kekehua bo tabariro a hokohokoba, uka hioko'i oiraae kure'upa o taberoo huraiiupa, baiha toritoriri, toritori'upa baari pia'ii. Ha pia'ii ua biki'asipita roga'a tori'upa aira ruuperapiu'aapa iiboorire bo takirii. Oore bo si'aree'o hura'upa aira oo'ore bo oraro. Pita huku'upa huku'aea ii taebioarei hioko'i. Ha ia aripuia sa riopa tea'aha piro bo irahara pirio piro oiraba oirabeea bo uteero bisio pita bo oporo, tuura'a kai eitaroo ta irau- hareea oiraarei bo roasira, o tei'iita oiraarei bo roasira. Oru aira hioko'i ii pirio piro o haro tahibohara airaarei uro'urotoo oo'ore, uro'urotoo oo'ore eipa'oo ia bai kasibaa sa bo tarutaru'u hokopi'eeu boorii bo rukuturoarei, tu'uoaroha oo'ore o tabiriroo hokoboroo. Ha bo aripu oo'ore bo ubara'oo bo ato'atorapiu airaarei oru aira piro bo irauhara. Bo irauhara piro tabeoehara hioko'i. Ha ii taibuo hitaka, are <hesitation> are'eipita hukuroea roo'ore. Oru, oru roira bo husi bo tuki ta'i'oroarei roo'ore irau- hara'iita hioko'i uka hoko- hareeba oo'ore eipa'oo ia bai kasiba sa o tarutaru'ueu bo hukubu boorii bo rukutui. Hapita suaheetaa biru hukuia bisio pita biogaa oitaa ii boo borukuturoarei. Bo tabirirori aarei bo tabirirori aarei ku'uku'u- haa'auba piro boa'oo- hararo o hura- haraiboro oo'ore bo birabirarori oo'ore ia bai kasiba sa ia bai kasiba sa o tabarieu bo hukubuu'oeaa oru aira boa'ooara. Ha pita iisio teera'aro bo tabiriroriarei bo tabiriroriarei, pita uka aripu- haa'oeroo. Ha oo'ore hitaka a riiriiia sa oro tarutaru'uhue oo'ore bo hukubuu'obi opii'a biogaa sa bai hokoeboo oo'ore bo tabari, bai hokoebo oo'ore bo tabari. Bo aripu iisio. O oira hita huku'upa boorii boatoi, huku'upa boatoi pita u uu, ku'uku'u- haa'aaro pirio airarori hitaka bisio eipa'oo abai kasiba sa o huraau kai eipa'oo ia uka bai kasibaa sa o hurareu roo aree'ita aree'ita oru aro'ure. Bisio hokopitee bisio taae kurerebohara oitaa. Bo tabiriroriarei a aripu- hareeroo ha bo tabirirori a aripuihara ha bo tabirirori boikiro. Eipaareha ita uka- uka atu'iari hioko'i bira oru huraehara, a aripu- hareea sa hurarapiuhaa hurarapiu- haarohe oitaa paakorabira paakorapita tabeo pitee oiraarei oo'ore ia bai kasibaa sa oiraareha kepai'aha pirio bo okuu <noise> bo okuu boorii boatoi kai boorii bo rukutu roheoarei, aripu- hareeroo ii'oo. Iraupita, o iraupita hita pita boa'oo- hararo huku, huku'opa aira boa'oo- hararo opita irau ora tahiro huraiiu. Irau ora tahiro ahuraiiu bo aitokoro kareeau bo okuu. Bisio hita pita agaa, huku'upa iokaa boatoi iokaa'oohara pita orarohe orarohe roo'ore aitoko bisio, orarohe oira irau oraro oo'ore ia hokoupa tari'apita ia uka kekeiupa, ia uka kekeioupa iokaa ha iaareha tahi ebuiupa pirio bo irau bisio pita bo irauro'obi opita raatare roo'ore bo topauii oita'iro hitaka. Iraupita hita baari boatoi pita, pita uu. Ora'aha api'ure uruu'osii- haa'iihara oru bai oru ioka boa'oohararo bisio, are'ei ora hita ahureu aitoko bisio, Oitaa'iita, oitaa'iita iiraa ta pasikaopitee aba- hareepa ta pasika'opitee abahareepa hioko'i baiha baiha roira boorii Torotamu. Torotam uaha pu'ahaareupa, hioko'i torirebouba hioko'i uraare'oo- haaroepa boorire aiope sirosirohi'uropa ope'ope'a'upa oirau bo kobera. Hioko'i oru boo kasihaarebohara Riiau rubarau pita hioko'i uusiro'oo- haa'aapa pirio boa'ooharari hioko'i piro barire pu'ahaupa Ru'e Puutoo. Uare pu'aharaiupa Ru'e Puutoo hioko'i bogi'asi'ii uria hapui. Ta kekehaa'upa roira ta oohura'upa hukuiaa roirariaba ta'iribehe, ta'iribehe sa ro kekeau ta'iribehe sa ro kekeau. A keibee hita bo kirako'o oo'ore bo kokia'iripa bisio ro koeruu pasika koukou heri- hara'ita, ta poreea tare roko'ai- hareehara a hapubaa ahapubaa. Ta oohura'upa hukuia ro botopaui ita, bogi tururu, bogi tururu, baoohura- haarebohara botearo ita, hari tururu, hari tururu. Are roga'a regarega'oeuba hioko'i regaregarieuba tareotarei'oro tare toribaa, tare toriba hioko'i ta kekerioba hioko'i ta kekehaa'upa bisioba, oru'oo hitaka aareiroehara hariepua hapuebaa oo'ore e. Tare reoreobaa, biraareha arepehe? Aru ure ro kaipeu? Ta baa'oohuraba bo teaaro'ita. Agaareha arebehe. A raoara'upa roga'a kookoore ta ooruara pa'arebaa. Ta ooruara pa'ahara'upa ta puabaa. Piro abeea a oohurabaa bokoki'iripa, ai atoko'opi urotuuoro ro Rabuerai eipa'oo iare ro paahuhararibaa ro koukou- hara'ita, aba- haa'upa aira hioko'i. Ta toheea roo'ore pia'ii. Piro abeea. Oii'o ii sitooriiroo hioki iisitooriiro hioko'i, iaa iaareha ubara'iou ioka okuupitauopa iokaa bo rii bo rukutui iokaraba ora- haaharhara aitokobaroo haia kira'aka baroo ioka resii'upa aira bisio ii'oo botabeo. Piro iokaraba boorii abeehara boorii, piro iokaraba boorii abeehara airai aitoko baroo, bo roasira, tari'opa iokaatari'opa iokaa oiraarei bo roasiraro ioka tarai'o'upa aira bisio, ii pirio aitokoro'ara, ii pirio kirakooro'ara kai kauooro'ara o iisio pita reetoiiu iraupita. Ha iisioi hitaka a soobeasoo tahi piteea. A paahuia oo'ore bo teera'aro ii taibuoarei ha aripu tetera'atahiro tari'apita. Ha uka haia itokopa orapiri haia pirio bo kirako'oro haia bo aitoko'oro. Ta roga'a oru bira hioko'i bira oiraae kurehaaborii oo'ore bo pu'apu'a pu'arebohara roiraire roiraire roo'ore roasira'iita. Are baire pu'areba airaire bo roasiraro'oro, are'uihara roga'a bisio aitokobaroo ii oirio kai aapuubaroo ii pirio. Are'uihara hioko'i biraa okuu'iita biraraba abaroorii bo aitoko. Ha bisio baire pu'areba airaire pirio aira'oo bo kokia'oro are'uihara oru biraa bisio bo roasira iipiro, kauboko baroo kira'aka baroo ii pirio piroire poreroeaa. O irau teetera'aro, irau pu'abuuro pita reetoiu iisio. Are iisio reto- haraibohara hitaka aripuohe bo hukubuu. Are aripu'ohe bo hukubuu iisio. Hioko'i hitaka aripu teera'aro, ha ii tabirio, boikiro roga'a. Boikiro roga'a ii tabirioarei, ha a bisioea bisio pita ta baruruia oitaa'iita riopa oo'ore baariha api'apiro pia'ii. Hioko'i hitaka a parukoroehara are'ure roo'ore bo oporo haia tuura'a o aripupitere. Ta parukoroehara tuura'a haia bo oporo o ari'aripu pitee ii'oo ii teeteera'aroo ia hraiiu iraupita. Ha a bopaiareiia oo'ore eipa'oo abai kasibaa sa o tarutaru'ueu oo'ore ooru basi roiraarei oitaa'ita aree'ita haia bo riari. Ha bisio boikiro, boikiro roga'a a abeehara roga'a oiraarei borogare oo'ore bo hukubuu. Eipaareha a ebuhua bo api'api'oo baariha api'apiro a iiborii tori'upa hukuia are opaipasi ko'eea oo'ore iarei teera'upa aira bo irau pu'apu'aiu iraupita. Hapita aripu husiro ori ii'aa a baiia tuutuusi'erapiu pitee oiraarei. Airaarei boa'oohararo hita bisio pita oru aira boa'oohararo piro bai kasibaa sa o raparapaatooiu bo hukubuuro'oeeaa oirare heri'upa oo'ore eipa'oo abai kasiba sa o tarutaru'ueu bo hukubuu boatoi.